الحين الناس كل الرسايل تكتبهم على الواتساب، أكتب رسالة شكر، وبكتب اه أشكر فلان على اللي سواه معايا، و- وجزيل الشكر وفائق التقدير والإحترام، وأرسلها يمكن أرسل معها هدية، أو إذا كانت رسالة واتساب أحط عليها إيموجي.